<hesitation> رقم هاتف <hesitation> ليس حقيقي أقول <hesitation> ثمانية وثمانون، ثمان مائة وثمانية وثمانون، ثمانية وثمانون، ثمانية وثمانون، رقم آخر، <hesitation> ستة وستون، ست مائة وستة وستون، ستون وستة وستون.